Díwëlin acum ngëfasoŋ: díwëlin uliyëk ací, dí mbeno cí, di mënkër mënjankal ací ná díwëlin mëncam. Díwëlin uliyëk aleempëna uliyëk, dí mëncam leempëna mëncam, á dí mbeno aleempëna mbeno, mënkër mënjakal pënanan dí bëcam aleempëna dí bëcam. Me ţí díwëlin, díwëlin uliyëk cí dun ndapeedi pëwará.